Ël bagnèt vert, ël bagnèt rus, ël bagnèt cun ël tun, la maiunez, ël banèt cun l'ai, ël bagnèt fait cun l'öli e l'azil o ël bangnèt fait cun l'öli e ël limun e pöi a ie ën bagnèt cun ël bazlicò